A vavura ɗawita gulenye aka a tsuhura nda unda makbe ko ah alashiɗe, tatsuhur kegh ka nda han ne aka. A tsuhura nda ala shiɗ nda nunuhan gaza alashiɗunda korche gaza sasasach dan mulwam bagha inunda mogach kaɗ ɗughana che gwayam tu ina gwaɗa mog kaghunuwo, datsuhura kun ndech mana, ha makib mulwuna haha luware, to gaza afgla luwa golna nda makibe ta gal luwa, ana makib, kuma suna kun makibum da sukwagha davlagha, sunakan yada da tsuhuraka ndech kegh hankala makibna ɗunsan kan hankali peɗ ina hin hkna, ko hin hasha, ko ei vulta <hesitation> takena vaya, vaya, vaya haɗ kar makibu dole haɗ makibuna ha luwawai, thughamau to ala gwoza gol kana alan wala golna ai hahaɗ matakam hahaɗe mandara, hahɗa kanuri hahaɗnu hahaɗnu to, ama gaza inunda tsuhura han ndech sanga han ndech gulenye gaza ta mogach tin tina munye ta thaval goh na ko ma batur na kana konil na batura batura gol gaza ta, taghthutina diidimunye ku. Ksafmanawa tunech gulenye, daksafta mawa ɗughanuna <hesitation> awatsukwa thumyi, alamun awa vazille va koraɗ na zung zunga ma inunda vuzai thah tadiya, chewa an tsagha nap tsaghakat gwaɗa luɗzangagha, dabarbara da chuhurach ndunda, haɗ irin undunda da tsuhuratabach indechu, ama maga kagh dabara an mudzangaghuwa, udzangagh gaza a kusutsafkna, ei zuɗbu tsuhura ndunda haɗ unchina ha luwale, luwa manya gola ei na manya dayabe amdiyawa, haha han gabadaya unda, undhe jaha vavta ku kor mola lal luwa manya gol. Sabo da haka tsuhura ka sunaka yada da tsuhurka nda makib, sunaka yada da chuhurka ndala mahga, sunaka darasa makibagh, kag dadamun a amabinka bakon ka golnana, bakon ka anabinka kag adinina, daidaine to haha bakon da sukwagha ndarziki haha bakon da sukwagha nda matsake nda ina budza to ala budzanana gusuk tsanakun tewagive thugata kan ei mananunda sangwagh gwaɗa manɗeh da mulwana, tsuhural ndah inunda moguch dughanache tsaghabkun ei ha na illmiya naya jujanaya manya juja taghan manya gol tsuhuraka tsaghabka, amwap tsagha ina thuna dzuva ina thuna dzuva neche tozul ɗaf tadiya anken thuma dzuv gulenye magat magache. Unda bature ko ma nyamuri ko yarubawa ko nuna duk nas alamunya alan nigeria golna tsuhuramun a tagha tala ndahan ɗughana ei magatakan pahyanta ka tew ghthantaka und am magantaka chuchiya und, a donsaboda bako nechna anuva hinda da daghvutala mamta nagu, agha makibe gol guvulunta, ɗughunbuwai da damuri dughan, awa awanamarin narha ndzava tach ina ɗughanana dakora aa alan manyi na da thuba wata, alan manyi na nda hankal han hanye golna kosukwaghan ndulwa luwa sukwagha und nda mulwan mbaghne, tsatsuhura kun neche tsakalava luwa tadiya, saboda ei alan didamun didin sukebun didin di ma sub tund tundle ba diel kawai zaladva gol ba zakadv gol ba zaladvawai daya gwozba, guduf gola ba guduf kaɗai ɗaya a gwoza ba, ghakiha gola ba ghakiha kadai ɗaya a gwozba, mata kam banahan kawai kaɗai an gwozba, ana ha haɗavafun hoɗul ku haɗaf ghanye, so amawaf haɗa ghanye, amawa maga ina tala, kwaranta kan alan manyaya hun atu chuchala ata dzala a nunu, zuɗbu zuɗbu, neche zaman kyakyawa kag hausana chuɗanyanda zakuyi nechiya tsuhurakun kwarananka gwaɗa, thughaka gwaɗarha avlin, thughantakat gwaɗabdza, inundazuɗ buna thavaka, inunda ɗughana klafka. Neche ndzukan duniya ko udzina mawa dashikebe gat kma taya tata dadamun na to kwara kwava mala umaru bulama gahama da korhan, t'gwaɗunda kori, sawarinda tofin makan na tukori kana mogin hiva nda mallu manda da ɗawiwtana, sawara, sa a sanwa ina tsuhura luwa ang angaɓa luwaya ma ta luwa bewa, a ama tsuka kan t'ghan, tsukwa kan t'ghan, ba duk ma gibi magibeba, ba duk alam bagha lam baghba, hahaɗ guzama buɗza makan ma, gaza guzama budze ma, magana kam magani vaya ɗughanbu vaya dughanbu vaya dughanbu, gaza <hesitation> kla kun karyine avla gomnati supa gomnati tunda unɗarha bew supa gwamnati tinin, mog vayal zamantakewa nda matan'nguna kar kuyi maganta kun t'gwaɗa budza kwarantakun gwaɗa ɗyahdyaha tund.